نبدل الأغاني مانسمعش نوع واحد، كل مره كيفاه نسمع <hesitation> مره كي نبدا برا نسمع حاجه هاديه، ساعات ن- <hesitation> فالدار نبدا نقضي نسمع حاجات تاع شطيح وتعملي جو وأنا <hesitation> نقضي، فالخدمة ن- نحب نسمع أغاني تاع <hesitation> هكا حماسية وحلوة، كل مرة كيفاه نبدل مانسمعش نوعية وحده برك.